<noise> <hesitation> Fagnanaovana smoothie, fikarakaragna an'azy alaina ilay legioma na voankazo, voankazo ôhatra, dia sasana tsara diovina tsara, dia avy alatsaka agnaty ny robot igny dia miksena tsara izy, vao, vao vita iny de, iny amin'izay efa azo hoaniy